Chəmmən, chəmmən kanyagʊ chəmmər kanyagʊ chəmmər me nyagʊ bə nya chəmmər a rikang mʊng ki ba dəgən na nʊte bən chʊki daa merə niya lan rə bwiləmriyʊ bənchu kidan mwa tən nidʊ tə seigo seigo bərki kən nya chəmmər kən tauwa kang mən chʊ ba mər nən jiiba mənənni kotii mʊmənni bwiləmri kohii mʊmənni furdə kwauwʊn jim fauwi bən nəngnga gəre me bəndii n'yulo tən bwiragʊ mo mən fufau mə mən faunən gujiyangi bərki chəmmər də mən kammən gərin ka sətənna mwi bən səta wʊjiiwe ban sətə wʊjii we, bən səta wujii we jənni jaurə ki bən sətə jənni jauro nyai bən jauwi n'dukki bənyʊ dʊkə nya bən maiya bwi abwiya mu mən məksa fare, mən junglo gəre, nmən chʊre me ra niya laani bərkə mən komməni chəmmər me bən yilo bwira a ni mənni bo məmeri chəmmər ki mwa memeri fuddə kwauwun. mən mene furdə me bən məksa bərki mən mene chəmmər kai ki bo bəni bən yilo bwira a gu bəndii bən rutən bəndii bən chitən wai ba wulgan yingka fau gəri bərki mən chu mwa mən me mənni chəmmər mɨyigi mən chillare mən yigi mən yogore gʊmə chʊrə ki bən yote nə bən nya chəmməri, mənni chəmmər dəndaa bo kaweki gʊ fulla bo nəbbə chiya fanne go natə mʊngtən bənge chəmmər ka nyagu, me nyagʊ ba nəbbən furda yilowun, ba nəbbən furdə kwauwʊn ka mən gare ki bə nui furdə kwawʊn bən yʊjibən yʊwi bən yʊ jənni jaura muri bən yʊdʊk a muri əbn mʊkaiya uri bən nəngnga jii bən nəngnga a muri furikwan mənni bo chəmmər dəndə gʊ fulla bo ki ba wʊnnəne gʊnʊng, ba wʊnəne kube ba wʊnnəne nəbbə bwiram, ba wʊnnəne nəbba kakgəm ba be gotə fau yʊmba mʊm ki mʊwa yomki kəmmən ka kai ya muri ki mən ka dədai- dədai a kan da nʊn nəbba be ba nyan. go na tə wʊ tugən gəre gʊfʊlla ki ba fau ba wʊtʊgon də yʊm ba mʊ bərki bə kəmma go tə wʊtə gonbe rə yʊmba mʊm ki baliida me bə tə nya chəmmər dənde bʊmitə nəngnga natə wʊtəgon də yʊmba mʊm na mənni tə nya chəmmər də ka kang ka mʊwʊng mən sʊwe ma chəmmər ka nyagʊ bu dəkgənn a bwiləmri mənni bo dəkgənna furdə yilowʊn chəmmər ka nyəgu, a fʊlla kwan chəmmər me nyagu, a jii kwan yəmba chəmmərəm a təm bə kʊwʊm be ka bwai yəmba chəmmər əm a fʊlla kʊwiwe ka bwai mən jii bo bən chi n'məksare a tari kwetəre, mo mən jənglo re, me mən tiinare, mo mən kammin chəmmər kən te chəmmər mwam, mo mən kamanni gəre chəmmər ka yullo jiiya taati a wai fʊlla we chəmmər ka yʊlo jiiya taati a wai fʊla we mənjii bən chiki mən tiinare. Chi n'tiina rəki nəbba chi jiigane rə kaki kəmmarang jiiganne rə gu nʊ. Niwe a chi bwi bən fung nan də wʊtəgo yəmba chəmmər am, yəmba chəmmərəm ka bwaika bwaidə kwani yəmba chəmmərəm ka bwai də kwani yəmba chəmmərəm yəmba chəmmərəm me nya gʊ.